Xib'al e wu rjil njel e chimo ke kb'an e wa'chi' k'olik e chew chewu kb'iid chajaay en su sociable chij chiju ptinmit njel wa' es <hesitation> es muy importante e la vida chemo ki kb'an e procesar es njel wu poq s-aaq wu ulew wu ixim wu chaak chemo ki'ktijuuj e xib'al b'eey kuj b'inik a taq todo esto k'olik ju e tyoxij loke es wu chaak.